د حساب ماشین د شمیرلو د پاره کارېږي. په مکتب کی شاګردان جمع، منفی، ضرب او تقسیم سوالونه په ماشین حساب حل کوی ماشین حساب ډیر ګټور دی او کله چې حساب ډیری زیات یی کار اسانه کوی ځنیی شاکردان یی په امتحان کی هم استفاده کوی چی دا کار یی سم ندی او باید په امتحان کی د ماشی حساب څخه استفاده ونه سی